Tsy vandy aloha fa mekimeky aby gny raha rehetra amizao fotoana zao. Fa gny fomba handanjalanjana gn'asa vo gny fiaignanao manoka de, ah tsotra. Raha ohatsy zany hoe miasa hanao manomboky amy valo hatramy dimy folakandro, miasa valo lera na sivy lera. De gn'ataonao zany, mamita gn'asanao rehetra agnatin'ny ze lera zay. Vita ze lera zay, ajanogny agnatin'ny gny bureau-nao ao gn'ordinateur sy gny fitovanao rehetra fiasana, mandana mody da makà aina soa. No vitanao zay, de mifandanjalanja soa avao io. Gny weekend hanao tsy miasa, satria tokony ho weekend zay gn'agnarany. Fa no tsy hainao manaja any ze raha zay de tsy voalanjalanja gny fiaigna sy gn'asa.